والله ما بعرف <hesitation> ما عندي خلفية عن ال-عن الأسماك ما أحبها أصلا ماني مهتمية بهذا عالم البحار والمحيطات مدري شو، مو من عشاق National Geographic يعني <hesitation> لكن <hesitation> أنا بيعجبني الحوت، الحوت الأزرق هذا ما بعرف عنه معلومات كثيرة عدل، لكن <hesitation> بتوقع أنه حلو.